आताची भुर्गी फक्त आनी फक्त आमका फोन घयवोन आपल्यात भेटून असलिली दिसतात। न्हां ती कसल्यार कंपिलेशनांनी भाग घेतात आनी न्हां स्वत खैसारय फक्त फोन फोन आनी फोन यीत तेंची दुनिया जाळी असा। या खूप खरा चुकता येतून आमचो भविष्य डोक्यात असा। बीर्ग्यानी आपल्या भुर्ग्या पाणांत नवीन गोष्टी शीकांग जायें खूप अभ्यास करुंग जायो आनी खूप शीकांग जाया जेनेकादे तेंचो फुदकार घात जातलो। आनी एक्सरसाइज ब करुन तेंचो देह सुधा घात रव्तलो।